e wodi funan go ko wadi e nde janngini ko wawata mi yejjitango, yandego fini, min e Belligo am Brahi min biha min baha to billeji ɗamin e wia Aliyu min jehi wuro mabbe min tawo o walaɗon o dilli gese min nati sudu mako ngam mi ketinomo faa o warta. To min nati ni Inni ko kanko Ali on yehi waɗoi boyrugo lawini fani woɗi watta na kosan faa ayini fu a tawai e ko dani, ko o waddi ni min fu sai jadu am Brahi etti waɗi fulaako wobi wano bobo tati ni sai, etti likininmi helere boynin ko ummimi fu sai jarrumi jarrumi fu. mi jadu on sai wiyyam wane a samtini min ndaru boboyren den nde dun welini ayardu nde. asa inna Ali on e ndara min no e dammugal e jala min. ko ndarumi njurnimi dammugal nyaradoo sai jannaro ukkimin min jala. ayi ɗo ko semtini, ayi ɗo ko jalni. dun mi wawata yejjian.